Este pues ne nikixmatok tzitzikatl noh pipixihtzin iwa nohtikilia chilaskatl no iwa chichiltik iwa siki neka ps neka nokilia chilaskameh pero kachi wehwenyi, iwa san inon ke nikinmixmatok tzitzikameh. Pues no chilaskatl kachi tekokoh, inon chichiltik, iwan non tliltik pues amo kachi tekokoh. Este pues a veces tehwa sa otitlalilia sa tochikchak, iwa a veces sa tikxikowah ma pano san ihkon, sí. Pues este sí te- te- tech- techpaktia ken kichihchiwa inmihchan porque pues tero pixihtzitzin iwan kichiwah inihcha wenyi, para yehwan wenyi inmihchan, pero amo amo nihmati kuehta keni, keni mo organizarowa. <noise>